An fampiasany iraha nivolan̈inô zen̈y tandroko-nany angala ino ma fivolan̈ana izy karà hisarian-drô man̈agy koa izy kà volan̈ana moramora karà zen̈y fo. Avio amizay hafan-drô miady koa zen̈y baka amy tandrokon-drô rô zen̈y afaka miady tain̈a araiky mampatanjaka irô zen̈y zin̈y afahan-drô midominy adiveriseran-drô. Ia, karà zen̈y.